Aya' ketare, <hesitation> sa, rua, telu, empat, lima, enam, pitu, wolu, siou, mapulu. Mapulu sa, mapulu sa, mapulu rua, mapulu telu, mapulu epat, mapulu lima, mapulu enam, mapulu pitu, mapulu <hesitation> siou, <hesitation> mapulu mapulu wolu, mapulu siou, rua ngapulu. rua ngapulu esa, rua ngapulu rua, rua ngapulu telu, rua ngapulu epat, rua ngapulu lima, rua ngapulu enam, rua ngapulu pitu, rua ngapulu siou, rua ngapulu, <hesitation> rua ngapulu pitu, rua ngapulu wolu, rua ngapulu siou, <hesitation> telu ngapulu. Telu ngapulu esa, telu ngapulu rua, telu ngapulu telu, telu ngapulu epat, telu ngapulu lima. telu ngapulu enam, telu ngapulu pitu, telu ngapulu <hesitation> wolu. telu ngapulu siou, epat ngapulu. Epat ngapulu esa, epat ngapulu rua, epat ngapulu telu, epat ngapulu epat, epat ngapulu lima, epat ngapulu enam, epat ngapulu pitu, epat ngapulu. Wolu, epat ngapulu siou, lima ngapulu, linga ma- lima nga- lima ngapulu esa, lima ngapulu rua, lima ngapulu telu, lima ngapulu epat, lima ngapulu lima, lima ngapulu enam, lima ngapulu pitu, lima ngapulu wolu, lima ngapulu siou, enam ngapulu. enam ngapulu esa, enam ngapulu rua. enam ngapulu telu, enam ngapulu epat, enam ngapulu lima, enam ngapulu enam, enam ngapulu <hesitation> pitu, enam ngapulu wolu, enam ngapulu siou, <hesitation> pitu ngapulu. Pitu ngapulu esa, pitu ngapulu rua, pitu ngapulu telu, pitu ngapulu epat, pitu ngapulu lima, pitu ngapulu enam. pitu ngapilu- pitu ngapulu pitu, pitu ngapulu wolu, pitu ngapulu siou. <hesitation> wolu ngapulu. Wolu ngapulu esa, wolu ngapulu rua, wolu ngapulu telu, wolu ngapulu epat, wolu ngapulu lima, wolu ngapulu enam, wolu ngapulu <hesitation> pitu, wolu ngapulu wolu, wolu ngapulu siou, wolu ngapulu <hesitation> wolu ngapulu siou <hesitation> Siau ngapulu, siau ngapulu sa, siau ngapulu rua, siau ngapulu teluh, siau ngapulu epat, siau ngapulu lima, siau ngapulu enam, siau ngapulu pitu, siau ngapulu wolu, siau ngapulu sio, <hesitation> natus.